نشوف هي أكتر سؤالين ممكن يخلونى نعرف الشخص اه على أفضل نحو أن أنا أسأله شن أكتر شي يهمك في حياتك؟ هاذا أول سؤال، تاني سؤال، شن الشي اللي تحس أنك تحققه في المس تبى تحققه في المستقبل وتبي توصل له؟ اه في اسئلة يعني واجد خليك تعرف الشخص على نحو أفضل لكن هذين أكتر سؤالين مهمات.